نحب تكون عندي مكتبة خاصة بيا نقرا الكتب والموسوعات وقت ما نحب، اه المكتبة في الدار هى كانز يعني لازم الإنسان يكون عندو اه في دارو مكتبة يطالع يثقف روحو، والكتاب بالطبيعة اه الكتاب هو رفيق وقت الظيق يعني يعلمك برشا حاچات وما ياخد منك حتى شيء وما ينتظر منك حتى شيء.